<hesitation> aminah aloa tsy- sy mety zany harena zany ampitovisy zara satria io zany dre da apitovisy io harena io zarae mitovy gn'harena retraretra gn'amin'olombelo ambony tany etoa dia sy itovy zany io satria gn'harena zany fahitako anazy miankina amle toesaina zany izy io zany oe raha sambihafa e toesainle olo fa raha sambihafa gne fitondratenan'olo sambihafa koa gn'arena vokarin'olobelo.